ko mi ɓurɗaa yiɗuki haa asaweere tomi heɓi siwtaare E njalbi ɗiɗɗi, miɗo yiɗi waɗde jokkondirde e mawniraaɓe e rewbataaɗe miijii. Miɗo yiɗi faalaa ko waɗde hoore.